El gatu enhunciona por mé dela huerça idráulica o mecánica p'aleval el vículu apricandu huerça d'a poquinu a pocu i de horma segura.